ไปธนาคารยามใด บรรยากาศกะคึกคัก คนเต็มไปเบิด บางเทื่อกะต้องท่าคิวโดน แต่กะยังรู้สึกว่าสะดวกดี บริการไวอยู่

ข้อยว่ากะแตกต่างกันอยู่ พนักงานสาขาใหญ่ใหญ่นี่สิมักสิให้บริการเร็วเพราะว่าคนหลาย แต่พนักงานที่สาขาน้อยน้อยนี่จะมีเวลาให้คำแนะนำหลายกว่า

สำคัญคัก พนักงานที่มีประสบการณ์สูง จะซ่อยให้บริการลูกค้าได้สะดวกและแม่นยำกว่า

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ควรเว้าภาษาต่างประเทศได้ เพราะมันจะซ่อยให้บริการลูกค้าต่างชาติได้สะดวก และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธนาคารได้

การบริการลูกค้าที่ดีมันสำคัญหลาย เพราะมันสิซ่อยสร้างความน่าซ่อยมั่นให้กับลูกค้า แล้วซ่อยเฮ็ดให้ลูกค้ากลับมาซ่อยบริการซ้ำ

ข้อยว่าบ่ดีดอก เพราะระบบอัตโนมัติอะ ถึงมันจะเร็ว แต่บ่สามารถดูแลลูกค้าแบบพนักงานที่มีประสบการณ์จริงได้

คนส่วนหลายกะกู้เงินไปเพราะอาจจะขาดแคลนเงินสดในช่วงเวลาที่ต้องการ หรือบางเทื่อกะอาจจะต้องการเงินไปลงทุน ไปเฮ็ดกำไร

ข้อยว่าคนอีสานหลายหลายคนกะกู้เงินไปเปิดร้านขายของ บ่กะไปซื้อรถมาทำมาหากิน

คนอีสานมักกู้เงินหลายกว่าคนภาคอื่น เพราะสิเอาไปลงทุนในธุรกิจส่วนโต หรือบ่โตกู้เงินไปเฮ็ดโตเฮ็ดนา

การกู้เงินไปลงทุนซื้อที่ดินหรือบ้านมันกะดี เพราะที่ดินและบ้านมันกะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเวลา

การกู้เงินจากธนาคารดีกว่า เพราะดอกเบี้ยต่ำและกฎหมายกะคุ้มครอง แต่แหล่งนอกระบบนี้มันเสี่ยงหลาย

ดอกเบี้ยสำคัญหลาย เพราะมันสิเฮ็ดให้เฮาจ่ายเงินคืนหลายหรือน้อยเฮาขึ้นกับดอกเบี้ย

การกู้เงินกับคนรู้จักบ่ดีดอก เพราะมันเสี่ยงสิเฮ็ดให้ความสัมพันธ์เสียหายถ้าจ่ายคืนบ่ทัน

แหล่งเงินกู้ต้องมีความโปร่งใสและถืกกฎหมาย ดอกเบี้ยบ่สูงเกินไป และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับคนกู้

การกู้ผ่านแอปมือถือบ่ปลอดภัยส่ำการกู้ธนาคาร เพราะบางแอปอาจจะบ่ถืกกฎหมาย

หนี้นอกระบบเป็นปัญหาใหญ่ เพราะมันมีดอกเบี้ยสูงและบางคนกู้ไปแล้วกะบ่สามารถคืนได้

กะสิพยายามหาวิธีจ่ายหนี้ให้เร็วที่สุด เพราะบ่อยากให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

บ่เปิดเผยดอกเพราะย้านคนอื่นมองว่าเขามีปัญหา

การกู้เงินสามารถสร้างโอกาสใหม่ใหม่ได้ ถ้าใซ้เงินให้ใซ้ทาง

สำคัญหลายเพราะมันเกี่ยวข้องกับเครดิตและความน่าเซื่อถือ

ข้อยกะว่ามันปกติอยู่เดะล่ะ เพราะค่าของชีพมันสูง คนกะเลยต้องพึ่งหนี้สิน

ข้อยกะสิปรึกษาธนาคารนั่นแหล้ว เพราะเขามีความรู้เรื่องการเงินอยู่แล้ว ⁠

บางเทื่อกะไปเฮ็ดงานเสริมซั้นดอก อย่างขายของออนไลน์จั่งซี้

ข้อยว่ากะเสี่ยงหลายอยู่ เพราะคนที่กะค้ำให้อาจสิบ่มีเงินส่งคืน แล้วกะมาเป็นภาระตกใส่กะ

ข้อยอยากกู้เงินไปเฮ็ดธุรกิจเล็กเล็กหรือขายของออนไลน์

ข้อยว่าสนใจ เพราะกู้ได้ง่ายแล้วกะบ่ต้องหาหลักประกัน แล้วกะสะดวกกว่าการกู้แบบปกติ

กะมั่นใจหลายเติบอยู่ เพราะกะเ​ฮ็ดธุรกรรมกับธนาคารนี้มาโดน แล้วเขากะน่ากะถือ

ข้อยคึดว่ามีความเสี่ยงหลายอยู่ เพราะบางแอปคึดบ่น่าคึดถือ ข้อมูลส่วนคึดคึดคึดเอาไปคึด

สำหรับข้อยการลงทุนกะคือ การเอาเงินไปใส่แนวต่างต่าง เพื่อให้มันงอกเงยคืนมา

ข้อยคิดว่าการลงทุนมันสำคัญ เพราะเฮาสามารถเอาเงินไปงอกเงยไว้เฮายามจำเป็นได้

ข้อยคิดว่าตลาดหุ้นเหมาะกับคนที่ศึกษาข้อมูลเป็น แล้วกะกล้ารับความเสี่ยงได้ ⁠

ข้อยบ่ค่อยเซื่อข้อมูลจากโซเชียลดอก เพราะบางเทื่อเซื่อบ่เซื่อว่ามันเป็นความจริงอีหลีบ่

ข้อยว่าเฮาต้องมองที่ความเสี่ยงก่อน เพราะถ้าคุมมันบ่ดี ต่อให้ผลตอบแทนสูงเฮาเฮาขาดทุนคือเก่า

ถ้าเฮามีความเฮาเฮาลงทุนเองดีกว่า แต่ว่าถ้าบ่มั่นใจเฮาให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการให้ สิปลอดภัยกว่า

สำคัญอยู่แล้ว เพราะการลงทุนมันมีความเสี่ยง

ข้อยคิดว่าการลงทุนมันเฮ็ดให้เฮามีอิสระทางการเงินได้ เพราะมันสร้างรายได้เพิ่มนอกจากงานประจำ

ข้อยคิดว่าการลงทุนมันบ่แม่นเสี่ยงโชค เพราะเฮาต้องศึกษา วิเคราะห์ แล้วเฮาค่อยตัดสินใจ

ข้อยคิดว่าคนอีสานสนใจเรื่องการลงทุนหลายขึ้น พอเห็นโอกาสสร้างรายได้ แล้วกะเริ่มเรียนรู้เรื่องเงินมากขึ้น

ข้อยกะสิกะผู้เชี่ยวชาญหลายกว่าละเนาะ เพราะเขาเรียนรู้และมีประสบการณ์เรื่องการลงทุนมาโดน

ข้อยใซ้สัญชาตญาณนำอยู่เด้อ เพราะบางเทื่อมันใซ้ใซ้ให้ใซ้ตัดสินใจเร็วขึ้น แต่ใซ้ต้องมีข้อมูลประกอบนำ

ข้อยกะสิบ่ลงทุนในสิ่งที่กะบ่กะจัก เพราะมันเสี่ยงหลาย กะกะต้องเข้าใจให้ดีก่อนนำ

ข้อยวางแผนป้องกันความเสี่ยงโดยลงทุนทีละน้อย กระจายหลายทาง แล้วกะศึกษาตลาดให้ดี

ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้อยกะสิบ่ลงทุนเพิ่ม ระวังเงินสำรองแล้วกะติดตามข่าวสารอยู่ตลอด

ถ้าย้อนเวลาได้ข้อยสิลงทุนหุ้นหรือคริปโต เพราะมันมีโอกาสให้กำไรสูง ถ้าเฮาเฮาจักวางแผนดีดี

การเล่นหุ้น ข้อยว่าดี เพราะเฮาสิได้เรียนรู้ตลาดและมีโอกาสทำกำไร ถ้ารู้จักวางแผนดีดี

ข้อยว่าต้องเริ่มศึกษาวิธีการลงทุนแล้วกะเรียนรู้ความเสี่ยง แล้วค่อยเริ่มลงทุนเงินทีละน้อย

ข้อยคิดว่าพร้อมระดับหนึ่ง เพราะได้ศึกษาเรื่องการลงทุนแล้ว แต่ยังบ่กล้าเสี่ยงหลายปานใด

ข้อยกะตื่นเต้นอยู่เพราะเล่นหุ้นน่ะ ขึ้นเร็ว ลงเร็ว เสี่ยงหลาย

ข้อยคิดว่าคนอีสานส่วนใหญ่น่ะ บ่ค่อยเล่นหุ้นดอก เพราะเขาสิเอาเวลาไปเฮ็ดเกษตร เฮ็ดธุรกิจเล็กเล็กของเจ้าของ

ข้อยกะคิดว่าการเล่นหุ้นมันสำคัญ เพราะกะสิได้เปิดโอกาสให้กะหาเงินเพิ่มแล้วกะเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจ

ข้อยกะเคยเล่นอยู่ ข้อยอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ใหม่

ครั้งล่าสุดที่ไปธนาคาร พนักงานกะบริการดีอยู่ เขาใจดี แล้วกะอธิบายขั้นตอนชัดเจนดี

กะถือว่าดีอยู่ บริการรวดเร็วดี

ข้อยกะมักกสิกรนี้แหล้ว เพราะกะบริการง่าย มีสาขากับตู้ ATM หลาย แล้วกะระบบออนไลน์กะกะง่าย

ข้อยว่าฝากเงินกับธนาคารที่ข้อยใซ้ใซ้ดีอยู่ เพราะทำง่าย สะดวก แล้วใซ้มีความปลอดภัยสูง

ข้อยคิดว่าธนาคารที่ใซ้ประจำให้ความปลอดภัยดี เพราะระบบออนไลน์และมาตรการรักษาความปลอดภัยใซ้เข้มงวด

ข้อยคิดว่าค่าธรรมเนียมธนาคารบ่แพงหลายปานใด เพราะเฮาสิได้เฮาบริการได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ข้อยไปธนาคารเดือนละบ่หลายปานใด ประมาณสองสามเทื่อ เพราะส่วนใหญ่กะกะแอปหรือตู้ ATM

ข้อยมีบัญชีธนาคารอยู่สองธนาคาร เพราะบางธนาคารแถวนั้นมันกะอาจจะบ่มีตู้กะเลยต้องสลับสับเปลี่ยนกัน

ข้อยเปิดบัญชีแรกกับธนาคารกสิกร เพราะสาขาหลาย แอปกะกะง่าย แล้วกะกะสิสะดวกเวลากะต้องเฮ็ดธุรกรรม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

ข้อยมักเฮ็ดธุรกรรมผ่านแอป เพราะบ่ต้องเดินทางไปธนาคาร แล้วกะทำได้รวดเร็ว สะดวก

ข้อยคิดว่าดอกเบี้ยเงินฝากสมัยนี้บ่ค่อยคุ้มปานใด เพราะต่ำเกินไปเฮาต้องหาวิธีลงทุนแบบอื่นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

กะพออยู่ เพราะหลายตู้แล้วกะบ่ไกลบ้าน เวลาถอนเงินกะบ่ต้องไปไกลกะ

ข้อยมั่นใจในระดับหนึ่ง เพราะธนาคารกะมีกฎหมายรองรับ แล้วกะระบบรักษาความปลอดภัยกะดีเติบอยู่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

ข้อยคิดว่ากสิกรทันสมัยที่สุด เพราะแอปพลิเคชันกะใช้ง่าย บริการออนไลน์กะครบ แล้วกะมีตู้ ATM หลาย

ข้อยว่ากสิกรเสถียรสุด เพราะแอปบ่ค่อยล่ม ใซ้ง่าย แล้วเฮ็ดธุรกรรมใซ้รวดเร็ว

ข้อยว่าโลโกธนาคารกสิกรนั่นแหล้วงามที่สุด เพราะสีเขียวสดใส เบิ่งแล้วทันสมัยแล้วกะจำง่าย

ข้อยเซื่อว่าเซื่อเสียงธนาคารมีผลต่อการเลือกเซื่อบริการ เพราะมันแสดงว่าธนาคารน่าเซื่อถือแล้วเซื่อบริการดีบ่

ข้อยอยากให้ธนาคารมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการเงินการลงทุนเพิ่มเติม เพราะเฮาสิได้ตัดสินใจถูกต้องและปลอดภัยกว่า

ธนาคารที่ดีต้องมีบริการที่ดี ระบบออนไลน์ปลอดภัย แล้วกะมีสาขาใกล้บ้าน

ข้อยคิดว่าธนาคารมีหลายสาขายังจำเป็นอยู่ เพราะว่ามันสะดวกสำหรับคนที่ยังบ่ค่อยถนัดใซ้แอปหรือทำธุรกรรมออนไลน์ อย่างเช่น คนเฒ่า คนแก่ จั่งซี้

ข้อยคิดว่าผู้เฒ่ามักใซ้ธนาคารกสิกรเพราะสาขาหลาย เข้าถึงง่าย แล้วใซ้ระบบเข้าใจง่ายพร้อม

ข้อยคิดว่าเด็กน้อยสมัยนี้นี่สิมักกรุงไทย เพราะแอปใซ้ง่าย แล้วใซ้เหมาะสมกับเด็กน้อย

ธนาคารกสิกรไทยสิมีจุดเด่นที่แอปใซ้ง่าย สาขาหลายแล้วใซ้บริการออนไลน์ครบถ้วน

ข้อยคิดว่าการโฆษณาของธนาคารกะดีอยู่ เพราะกะสิได้กะบริการทางการเงินใหม่ใหม่ แล้วกะโปรโมชันต่างต่าง

ข้อยคิดว่าธนาคารในประเทศไทยกะเข้าถึงง่ายสำหรับคนทั่วไปอยู่ เพราะมีสาขาหลาย ตู้ ATM หลาย แล้วกะมีบริการออนไลน์ต่างต่างนานา

ถ้ามีเหตุฉุกเฉินต้องใซ้เงินหลายบาท ข้อยใซ้สิกู้เงินหรือเบิกเงินฉุกเฉินจากธนาคารหรือบัตรเครดิตก่อน

ข้อยคิดว่าวินัยในการเงินสำคัญกว่า เพราะแม้มีความฮู้ บ่มีวินัย ฮู้จัดการเงินบ่ได้

ตอนนี้ข้อยมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใซ้ยามจำเป็น เพราะมันสิใซ้ให้ข้อยสบายใจและจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

ข้อยกำลังเตรียมพร้อมเรื่องการเงินสำหรับการเกษียณเพราะสิได้บ่ต้องไปลำบากตอนเฒ่า

ข้อยคิดว่าในอีกสิบปีข้อยกะสิมีเงินพอกะมั่นคงทางการเงิน แล้วกะบ่ลำบากปานใด

ข้อยกังวลเรื่องการเงินในอนาคตอยู่ เพราะแม้ว่าสิเฮ็ดงานอยู่แต่กะบ่รู้ว่าสิพอกะบ่

ข้อยคิดว่าคนอีสานส่วนใหญ่บ่ค่อยวางแผนการเงิน เพราะบ่ค่อยมีความฮู้เรื่องการเงินปานใด

ข้อยคิดว่าเงินสามารถเฮ็ดให้เฮามีอิสระได้ เพราะถ้ามีเงินพอเฮาสิสามารถเลือกตัดสินใจเรื่องในชีวิตได้

ข้อยคิดว่าการที่เงินเป็นดิจิทัลหลายขึ้นบ่เฮ็ดให้การออมเงินมันยากขึ้น เพราะเฮาเฮายังออมเงินได้สะดวกผ่านแอปคือเก่า

ข้อยคิดว่าการที่เฮาเฮาจักเฮาเงินมันสำคัญกว่าการมีเงินหลายหลาย เพราะถ้าเฮาเฮาเงินบ่เป็น การเงินเฮาเฮาสิพังคือเก่า